खाने से जुड़ी एलर्जी तब होती है जब शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। वो कोई खाना को हानिकारक मानता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। यह प्रतिक्रिया हल्की या गंभीर हो सकती है। खाने के लिए कुछ ऐसे प्रकार हैं जिन्हें आपको ध्यान देना चाहिए। दूध और डेयरी उत्पादन से एलर्जी हो सकती है। एक वजह यह होती है कि गाय के दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं। उनसे एलर्जी हो सकती है अंडा से एलर्जी होती है। मूंगफली से एलर्जी हो सकती है सूखे मेवे से एलर्जी हो सकती है। मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ से एलर्जी होती है सोया से एलर्जी होती है। गेहूं से एलर्जी होती है फल और सब्जियों से एलर्जी हो सकती है। इन सब के कारण यह होता है कि कुल मिलाकर आपको किसी भी चीज से हो सकती है। एलर्जी ज्यादातर उस चीज से होती है जिसे शरीर अपना स्वीकार नहीं करता। उस चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। वो कोई भी चीज हो सकती है।